يعني ثنيناتم شغلات ما كلش سلبية بس ما افضل النوم مره ثانيه يصيبني خمول ينتهي النهاغ بدون ما احس بكلشي بدون ما اعغف اشون انتهى واشون غاح نهاغي وابقى اتندم اقول اش عملتو بهذا النهاغ بينما الاكل مره اخرى هو شي ما ضروري ما بينو ضرر علي اما النوم بينو ضرر علي ويضيع نهاغي